सट्रा साल तो घणो खत्रा वालो साल <hesitation> जिना साल मा। तो घणे भारी मेंत काम करी कोरीन हार पोड़ी चिमरो डालो बबो। बिमार विग्गियों ने मेंत इनरा काजे में <hesitation> पोला अस्पताल। डाक्टोर्या का अस्पताल ली गईद पोला डाक्टोर्या कोहे। <hesitation> चिजज जितने इनरा काजे तो तो घर ली जा ने घर ली जा ने सेवा कर। जि मा मारो डालो बबो नी रोयो मा तो घणी रोड नी रे घणी रोड तली।